Me kae kae m'adwene mu a, kane no nnuane bi a na yɛdi, a nnɛ yɛnnya bi nnie, ebi te sɛ adibi, akankyeeɛ, aprapransa <hesitation> kane no na ɛno yɛ aduane bi a yɛdi paa a, ɛtɔ nom ne nnuhuu. Ɛtɔ nso yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu, yɛ wɔ ɛtɔ kɔkɔɔ anaa kɔkɔɔ tɔ, nna yɛwɔ mankani tɔ. Nankani deɛ no deɛ yɛfrɛ no ɔgɔɔ, <hesitation> saa nnuane no nyinaa na ɔɔdɛ, nso nɛ yɛnni saa nnuane no nyinaa, yɛnnya bi mpo na yɛadi. Nti saa nnuane he deɛ ɛyɛ kama paa, tete nnuane no bi no no, tete nnuane no nnɛ wonhyɛ da nhu bi, wonhyɛ da nhu bi, nnuane no beberee aayera yera nnɛ no Yɛnhu, kane tete no deɛ a ɛwɔ hɔ paa, na ɛwɔ hɔ nso nnɛ deɛ saa nnuane no nyinaa nni hɔ, saa nnuane he nyinaa nni hɔ, nti ɛno ne tete nnuane a yɛdi a nnɛ yɛnnya na menya bi nso a mɛdi.